Uve u- utwilola ukutu umunu uju ali- alina, itama powunonu. Ikundundula ndiulu ukuta apa atirike, uwugale atirike keki, alie ikwite, anomoka umwenda ugwakuswala, iswi- itola umwenda gwinokwe iswuala, ukwinokwa, sio ukume ibya kutolatola tu imwenda ukute uku mumala mumadamu umwenda, itula umwenda ukwinokwa kula utukuti uko <hesitation> ndinanaku kumena kukunonu. Iswala, anaswale kweli ukuti uju kweli munu aswalie, alinimwenda, lakini pi- ikiluka kunyumba, au panyumba jamwene pala ukutu uju umuna ali- alitama pononu, uona paka panyumba pala pali ing'uku, pali isungura, isuli jutute isude, pali ingube, pali isenga, <hesitation> anenukwe ukute elelo ndilie ing'uku ilya, uku elo ndinokwa ndi- ndina ndi- ndi- ndirya ikihi ing'u i- i- labda inyama jangube, ibea kwikula ukuti panyumba mala ndisinzire ingube, anunukese i- inyama jasenga. Ibya kubucha kwikula, ileta ponyumba virya navana, lakini anaba pikwingira kukati kunyumba, kunyumba alinikitanda kinonu, ilitandiko i- ilitandiko lila ilikodolo alinalo linonu, upwigona panonu isu izi isu kala amablanketi galinako gala. Eyani nakumanonu, anenu ukukutire ndibadilise ndete, ilititu, libadilise ilitwesu, libadilise ili sijili ndeti, ibadilisa, aiyo uwona ikiliki ikya amambo ago ikila wakati, inukwa inukwa ikindi ikibadilise, anuluka ukuti lelo, ikitanda iki ndikiwuse ndee, ikisumba kinonu, Pyawingira munyumba, aka! wupya wukwingira panndyango, wui uwona ukwingira nisilato wudwada, wusula isilato, pumda ufwingira namalundi tu, kwahiyo umuda ndinalole panyumba upalipo, ukutu uju umwane ka- ka- kalike ikinu aka ali- ali- ikinu iki iki kila kinu kinokwa ipata. <hesitation> ujo nditale nama ali kwakweli amaisa kamwene manonu. <noise>